हम्मर कठरिया समुदायमे खाना दिनमे तिन या चार चार चोट खैना चलन हइ । सबति पहिले भिनहिक हमरे बासी कहिके खैती तब जाके हमरे कल्बा खैती तब जब दुपहर हुइता दिनके तउ मिझनी खेती आउर अइस्तहिं हमरे रातिक या सहिंजुनके खाना ओहके बेरी कहती । मुल हमरे भिनहिकफे नास्ता करती ओहके हमरे बासी कहती । ओमने हमरे तमान मेरके खाना चहिं खैती जस्ते रोटी होइल, खिर होइल या जुन्हिक भुजा होइल या दरिया होइल या माड् होइल या जाके सितुवा होइल यी चाहिं हमरे भिनहिक नास्ताके रुपमे बनाके खैती ।